Yaiwendi iositu ana iwendi kopendii kenyisiek kuuk, parak kokemii kenyishiek artam ki artam ak muuti, kowendi kowalaksei porta, kowalaskei atepto neiteptai. Inyoni anyun kuu lakweet nemining'ii, irue sait ake tukluli koamin rupet sait ake tukuli. Itau imian amiani kakwo ng'eny nguvuti maitinye nguvut misiing, amu kaietu kakopa kenyisieki itau imiani kopwa korotwek chechang'i marakonamin tingweki marangiam kii nemacham maet kwamin maeti kaitepii anyu kuu lakwet nemining, iwendii agoi ikuikuyote. Iwendi agoi ketaretin kenamini iwe kelagun ingoryeti, iit kasarta nekiunini amuu maimuchi tiunkei memuchi ikanap euti, kakwamin akot suet memuchi ing'eti, ko petuu noto nekakokoromit anyun eng sapee ngung amu kaietu maimuchi tiachi kei kii.